Dinamarca jaeko tëtä guasu paises Nordico, kuape kua tëtäpe, jaenungavi kuako iroɨ jendavi, kuape opaete arasa rupi, yaji rupi iroï, oime amope, <hesitation> temporadape araku erei mbaetï kuarupe rami arakuvo, jokope oyeesa kuaraï misipe, erei kua tëtä guajupeko mas opaete rupi iroï, oajaeteye iroï jenda jae kua tëtä guaju iroï jenda kua.